Ma mi preferisu i film i film dramatich, dramatich o d'aventüra, ël comich 'na volta a m'piazìu, ades ades a m'piazu pi nen perché bo, preferisu d'roba ün puchetin pi impegnativa da vëde parei, comich a m'pias nen, preferisu cul li dramatich